ma yɛ ma yɛ mɛ yami in yami voyaze abe mu ɲan ya a ho tonu mɛ ho tonu nɛ un cu sisanɛ abe antreprizi-ra mi ho dimiyan fanbɛ to bunna un we voyaze matete han mi mali han mi eta-zini han yɔrɔ curulu han mi Dakar donk a we vɛ sipɛrvize mu to muna in voyazira boni matete